Перу дар Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир аст ва бо таърихи қадимӣ, табиати зебо ва фарҳанги ғанӣ маъруф аст. Ин кишвар яке аз марказҳои тамаддуни инкаҳо мебошад, ки то имрӯз мероси бузург ба ҷаҳониён расонидааст. Яке аз ҷанбаҳои муҳими фарҳанги Перу таъсири тамаддуни қадим мебошад. Масалан, шаҳрҳои бостонии Мачу-Пичу <hesitation> ва Куско шаҳодати онанд.